खेद जब उत्पन्न होवे जब हम महसूस करें, कि हमारी किसी कार्यवाही से दूसरों का खुद को नुकसान हुआ है। यह भावना और हमारे गलत फैसलों और कार्यों पर विचार करने वाले और सुधारने की प्रेरणा देवे। इस प्रकार खेदना केवल एक नकारात्मक भावना है, बल्कि यहाँ व्यक्तिगत विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। कुछ लोग जीवन में भी बिना खेद के जीवन जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मनना है कि अगर हम हर समय अपनी गलतियों पर पछताते रहें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वे इन्हें आत्मविक्षिप्ति और आत्मविश्वास के रूप में देते हैं जहाँ व्यक्ति अपने फैसलों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है बजाय दोषी महसूस नहीं करता। ऐसा लोग जो वाक्य या अच्छा हुआ या जो भी किया वह सबसे अच्छा किया जाए।